Alemaniape tanta joureta. urusoo, guaka soo, kusi soo, oyaporeta asado jaeramiñovi <noise> omboyearetafideo ururupia ndie osino oyaporeta rollo soopegua, jarevi salchichas, como albondiga jokuae jokope yandepuere ñavae yau vaera